Azo lazaigna hoe misy ndraika alongany izy e, fa ankavitsiagna, ankavitsiagna ahitagna ananjy. Satria tsy dia, tsy dia tia fleur loatra. Zay no tegna marina. Fa misy ihany izy fa vitsy.